<noise> Raha ohatranà manokana aloha rehefa omen'Andriamanitra tombon'andro fotsiny aho dia efa tonga lafatra foana ny anà ny fitsingerenan'ny taona na tsy ankalazaina ary.